أصل الكون موضوع مثير ومعقد وفقًا للنظرية السائدة يعتقد أن الكون بدأ من حدث يعرف بالإنفجار الكبير اللي حدث قبل حوالي تلتاش مليار سنة، وهذا الحدث أدى إلى توسع الكون وخلق الزمن والمادة، بالإضافة إلى وجود خالق أعلى مسؤول عن هذا الكون ويسعى العالم في فهم الظواهر الكونية من خلال البحث والدراسة.